Kakalinna sii, kakalinan sii tee uwaka auka teuka gauko, tee ninang tee wakanna pawa, teke otoio owei towainna, wakanna ka pawa legas napote wakanna tewa nebotaumo, wakannaka waaga lenoi gauko, wau teke moo umo, te wakanna pawa. asio oweitope napo ninang, enang wakanna, wau imo moko waga gauko, waaga tabamo, te ninang owepe taba oh oh wei, pekaba asin siliga napo ninan kowekau, tei waikaba pulenamai, pekaba ninang teke, pulenai, tego kakalin nago sigo watu aliko te tewago ninan awa awepe, onee pepo ninan, tolulu noke nanipe, peepo nanima, eng napo nanila teke ni nanila tolo lalawalu pe eng asila tololalama owepe tee kakalin na sii temeke ule nebotawi gauko, te peekalago wauko asin nebo tauma, tee gauwai apuma, age awa upoma ogo talinawaina eng tawa gauwaina te pekala kalapienna teka. Tego talinuwainna taiuwai, kesiowai tee enang sinsin asing, siliga asing opong ninang taginupe, tee siligalema napo kowekau tee, wembulaki nauka te talinupe. Tee talinupenna teka, tei kakalie tai uwai, te te nebotawio, tete wakanna as as opong ai wakano otomano eng tee ninna uwaka te kakalina sii te wau tali wau watu alako teka mo umo.